﻿ne kuri kurkujego kan ninya, manni kariwani matin ɗiga aman kanunjɗikon ɓaram yuwani nabenom ka ɓaram yuwani shidan muyan muje shindi koko kin rayuwani duin ne nemaruillalo germomine koko kin rayuwani moi yigo shine mamano rayuwanine kayingashe minu gwandum mommo yuna chunashigumommo nima digan daɓi namiyamba jauno tumobiɗigo ne lumina na yamba jagono nanyui nanyui shubeg <hesitation> we shi lamota madigwani mommo madijuani majibiborok kin jani jakane naminji nawarukusan kan budem niruwalmagɓuɗe ɗauko guji yakaɓani minje ne manu ma yalkomina ne manni de tang anjuwangte shiyasa ne mayibo ndangiyilina muduphono te gefe maruwando gefe niyan dinmingikichani alum kuma ne na alumu ne ɓegeno kin yakkobani shine yundi gundei ti gefe duni ma tinugu wemu lana kam kwauni awalam shine donbogoron gefe don ne naminjine kuriwan rayuwanim wujak kayanim shine yawinye minji.

﻿Ko are pattiramundu ku kubpeleu kanda wei tanko merje ka gwaram ta tuku wahala wani do saban lau a illo kan kuman romon lau yillina ta wahala kamma murƙeni ta wahala wato don baba ka iyai illokon junu ta wahala mun lau sha inlon shini ta wahala to kaga shidam mo awalam don sabo dalilin shi ram ganan maro wei shibba a beneƙo lau daran maru makaranta ta fudu foorani taran koyon ka maro wei dole ko ta wari pittai nin lau ko piddi weimmo lau ar penani dole maro weimo lau ta bennom yadda shakka maron weiche har shakko kan wa pini mandi karawa lau ayu makaranta abenago kokko makaranta koh pittai abenaƙo yanda shi shi yirji ti makarantam abenoƙo shi jaka tayiru amma kara wani maron mo ar yikani to shine manmo wei shin ka weiji lau maro wei ari yaƙanin tuku shidam irin mommommo don maro wey apidam daga dok, waara peleu kan gbonong kaara wani lau ko leeƙo pooji ko shenne peleu toh shiyasa kanda wei marawei ti bidi shanka leu a pidda mun maro weinmo. ﻿Te i tu wushe ele tupudi jan kan lau, lau ma benoƙo maro ya wei battaƙo ka benoi yamda shiri yuwani shakka wa inlo kokkoi karatu daƙa maro ya we daƙa maro ye kara wani ta futtu watu inlani ABCD daga ABCD vuttu wato hadaƙoi kalmomi foroƙero beleu beleu daga beleu beleu mo waa diyan gbonong gbonong daga pishire kara yu tomon lau aaru makarantan abeno dishi shiyiji ti makarantam abenon diya shi watoi makarantai abenon yanda yi da shuppiji uniform yi ma amma mayiƙo peneng ma peno yada yii mariji ma ka yanda yi ji ABCD a wanin mandi sharji makarantai ta vuttu iyay kan baban kan mulyanni ta pudu shuppo jakka dan inlara yi <hesitation> shuppo lau in yanda <hesitation> jii koyiron ti makaranta shinne tibishe kandan wei pikirinyawo lau maatu lu kon to kui yanda shakkai foro lamije shakka ma kan dan bini. ﻿wa diyen ti piddi shakkama shaka wei shaka peneƙo wei shaka wani ti laamo ta anjereni shiyasa kanwei shibba Yamba sha mun man kaa kuni kiji lau laƙidiu awa mulki ni to washemo shine tibishe kan dan wei ko lau ta booji ar rari makarantam ariyi komai kanda we peneƙo mari wei peno ABCD a wani don tei shi <hesitation> farko shuppo lau shinne maru weimo kan ABCD mo kan yiii yanda <hesitation> bebbulon ya bara kiji mon ka yanda shi ma bara sha mo ma hadu kan mommo diiƙo peleu mommo hadi kan mommommo diiƙo gɓonong shinema dalili shanga wei lau aa aru makarantan ayu komin kandan wei wa penuƙo maaro weini a wani tuko shidam mommo.